Kuuma ləmmi, pər kwam a yɨm ni gəmi kumo nʊ yo. Win di lahadi. nan di lahadi mə nyuwa nyuwa fulotəm nəl a mʊgɔ nəl mi gəm. Kwang. kwang nan guni mə swɨ dʊtə kaya fulo, nan gung betəlɔmiyo we jə. maale dweyeni? dweyeni fa kum wʊni bə yɔle a kəga Kwaamai, n bə per gwam munɔ. kaya we mu dʊlei, mi kayagɔ mə dʊlei wo kaya fulo. Munɔ kaya we mu dʊlei, munɔ kaya we mu dʊlei bə nɔɔlimiyo kaya we mu dʊlei?. Kam ditinɔ sai suwaji mə bə dʊ kayagɔ win swar. Bə dʊ kaya fulo pər gwam. Na nəbɔ bə bənne gɔ wei bə nyuwa ləma kumni dweyini jʊ a bwi bə jel a kaya fuloi. <noise> Na nə yɔ kan lahadi melaligɔ jə maale woi gə fulomi fulo nəl. Ko nan jel nə komtəm a lɔ nan yɔi, jʊgɔ sai a kwiyam pər gwam sai a yəlam. daa dəgi domin kumni mi mə maa nabwille nəngən. Mi mə maa kaajəl nəngən sai. mə nyuwa ləmagɔle nyo nə kwan nyo, suwa betəlɔmi, na la digɨ mə maa maa fekali. dalagə mə swɨlei yamkun, <noise> mə maa maa fekali mə ja maa mi dala yamkun ja. To maa swɨ kumni alaa mi. Sannan na yo kumo mə di <hesitation> Mə naam nɔɔlimi kumo fʊltiyo jeli win ga bwaala na naal, to na kumni a kela bei gə fulomi fulo nəl, mə dəg dəg nɔɔlimi na mi mə nə kemənni ma n sa keməno ja biyo janyagɔ don mə bula kumnile nəngɔ kumo ma doum lɔ a bwayilən mi gəmi. To mə nyuwa nyuwa ləma kumtəbni nɔ yo a mʊgɔ yɨmi gəmi. Ko wanne joul na kumni bei <hesitation> <noise> dulinənɔ ni nə dou. A delu tabannu ma ke tadellu nemayuumai. <noise> na maai betəlɔmi komile gɔ mu dou duligɔ mu bula kum jenɔ. ga di nə kiyo nə dəgle dəgi. To kumtini yoi gə fulomi fulo nəl, nə maa maa kanjəltina gəlala, nɔɔlimi nən dul gən na la kumtəngi gə fekafeka kanjəl təbni wʊni nə nyuwa ləmalei yenu taltal. Na mi nə wo ma yanə tenten nə be nəngən be nə mʊr betəlɔnəni nə. yɨ nəngɔ gə tətejen swɨ kumtəbnile. To kumtəbni nɔ yo nyi mə nyuwa. ləma gənɔ m mana kanjəltəbnile pər gwam.